उन ता सारा कुत्ता अच्छे वन खराब नई वन खराब नई वन, पर जन रॉटविलर ची, पिटबुल ,जरमनशेपरेड़ यु ता खतरनाक वोन्दा पर जन लैब्राडोर छिन गोल्डन रिट्रीवर छिन अर हमार जु हमार लोकल कुत्ता वोन्दा भोत ही अच्छा वोन्दा, अच्छा कुत्ता वोन्दा यू ता जन इंसान चलदा वन ही चलदा यु ता बहुत ही अच्छा वोन्दा।